मिडिया लोगों कि राय मत लो तिनुका किच्छ भरोसा ना आती कलेइ कसिके बारे मुझ आच्छो बोल कलेइ बुरो मिडिया आदमीक वेम मुझ राख से कसिक पुण सचाई ना बोल इनका मकसद अ मनुष्यक कन्फ्यूज करना मिडिया का काम रवा एजाइ कि कदि साची ना लाणी।